Do'r cara'n biasa'n kudut na'a nakeng campor one ci'e. Na'a one dalo poli hitu'n tutup kaut rapat. Terus ga manga kole cung one leba. Eme poli na'a nakeng itu one leba, wa mai'n ga kete api asap hitu ga memenuhi daging nakeng hitu. Jadi'n ga itu lebi awet nakeng itu jadi'n. Na'a one kulkas kole nganceng, kut awet nakeng na'a one kulkas boto botek nakeng hitu. Cama kole neho ute dan wua buahan sio, nakeng kole nggitu jaga botek. di'a eme na one kulkas awet tu'ung nakeng toe manga boteken ga.